<noise> इज़रायल के सभ्यता और संस्कृति अदभुत बा। ई देश ते क्षेत्रफल के मामला में बहुत छोट बा और बाकि देसन से क्षेत्रफल के मामले में एकर कउनो टक्कर नाहीं बा, लेकिन जब बात एकरे सैन्य संगठन के आवेला ते बड़े-बड़े देश कापी जाले। काहे कि एहां के लगभग हर माने सैन्य क्षेत्र से कउनो न कउनो रूप से जुड़ल बा जौन एह देश के शक्ति प्रदान करेला। इज़रायल जिउस धर्म के माने वाला एक देश हवे और कला संस्कृति के मामले में ते इज़रायल धनी बतले बा। इज़रायल के <hesitation> परंपरिक नृत्य भी बहुत फेमस बा और इज़रायल अपने मित्र देसन के लोगन के भी स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेला। एसे इनके मित्रता भाव के भी <noise> अतिथि के भी पता चलेला।